Á pëñaw iñan ejënţ: uncí mëënká uníj keñawëna iñan ejënţ, mëënká omo keñawëna iñan ejënţ. Má uncí mëlik mëëyësu á këëñawëna wël ŋalënk bá këëñaw wël oko díkáan jënţ bí bañaan ŋal bí.